Ma ka ʻāina Pilipino aia he ʻelua kau nui no ke anilā. ʻO ke kau nui o ka maloʻo me ke kau nui o ka ua. Ma ke kau maloʻo, loaʻa ka wā ʻoluʻolu, a loaʻa pū ka wā ikiiki a wela. Ma ke kau nui o ka ua loaʻa o ka ua maʻamau me ka wā o ka ua kaipuni. A ma ia wā pilikia nui ka ʻāina Pilipino i ka nui ua.